Ny kolontsaina any Frantsa indray eo amin'ny lafin'ny sakafo de ny karazana mofomamy maro samihafa, de avy ao amin'zareo daholo no nipoiran'izany, de eo koa no- zareo no mpamokatra ny fromazy sy divay maneran-tany.